أكثر الشهور حرًا شهري يونيو ويوليو، وأكثر الشهور برودة شهري ديسمبر ويناير، أما الأكثر رطوبة عادة تكون في فصل الشتاء خاصة في شهري نوفمبر وديسمبر، وأكثر الأشهر جفافًا عادة يكون في فصل الصيف خصوصًا في شهري يونيو ويوليو، حيث تقل نسبة الرطوبة بشكل كبير.